Kpugi naa dap yaa ee ɛɛ bu lorgor nee na ee dap dag mna sa mɛ kone kɔ mɛ kpugi mɛ yaa ɛɛbu ɛɛh a saa lo nee a kɔ doo-wo kɔ a saan kpugi naa dap yaa ɛɛbu nyor ne bee kɔ loo kpugi le ba nee sa bua naa ɛɛ-ye-loo lorgor nu a lo ɛɛbu nee dap sa le lo kèn tɔn kɔ bee kpugi le ye ba a su kpugi bee a paga a su kpugi bee a nyaa nu ne a su kpugi bee a ke loo ee a saan kpugi naa dap yaa eebu bu nyɔ-kene kèn nyɔ-bee kɔ lo bu ɛɛ loo zii nee kere kpugi naa yɛ le ba bii le a sune akobɛɛ sa kum loo zii sa āā kɔ zii mue nyɔ bee kɔ ba kɔ kuuni mue ne a sa kii so lo kpugi naa le ba sa bi gba ghe le bu ɛɛbu sa bi āā kɔ zii mue sa wura sa gbaalo zii bi le naghe but lo a su kpugi sa a paga sa bua naa ɛɛ ye loo kpugi naa dap sa yaa ɛɛbu lorgor dɛe kpugi naa dap sa ya ɛɛbu lorgor dɛɛ kpugi naa dap sa yaa ɛɛbu kerɛ kpugi bee a le ba sa m ma kèn sa bu nee naa ɛɛ a loo naa le ee ɛɛ naghe a loo ee lorgor nu wɛɛ dap doo nag he naa le so kpugi naa dap yaa ɛɛbu doo kèn m da sua doo kpugi naa ee dap yaa ee ɛɛbu ɛɛ a saan m yiga kpugi n aa dap sa yaa ɛɛbu. Nyɔne bee kɔɔ lo kpugi naa le ba nee sa bua ɛɛ loo lo nee <hesitation> o wɛɛ bura kɔ mɛ kpugi naa ye le ba bii gbaa ne le a su dum su kuma si keerɛ kpugi naa ye le ba nyo bee kɔ lo nee bia kɔ zii mue sa bo da bi yiga kpugi naa yɛ le ba bii le nee bu bii nyɔ-ue o kpugi naa dap sa ee yaa ɛɛbu lo kèn tɔn ɛɛ a sa kpugi nas dap sa yaa se ɛɛbu.